Yaponiya juda boy, qadimiy tarixga ega davlat hisoblanadi. Madaniyati jihatdan esa dunyodagi eng oliy madaniyatdan biri hisoblanadi. Va mehnatkashlik, birlashish va <hesitation> boshqa his-tuyg’ularda ham dunyoning eng yetakchi davlatlaridan biri bo’ladi.